عشان تعلق لوحة على الحائط في خطوات بسيطة اول شيء حدد المكان وين تبغى تعلق اللوحة على الحائط ثاني شي استخدم المتر او المسطرة عشان تتأكد ان اللوحة راح تكون معلقة بشكل سليم <hesitation> ثالث شي حدد النقاط اللي بتعلق فيها المساميرثالث شي او رابع شي ما اتذكر استخدم المسامير والمشابك وثبت اللوحة وبعد ما تعلق اللوحة اتأكد انها مستقيمة.